Khakchangma wngkha phan abo wngkha kaisa kwtal samungni khatungma kaisa tongthok mung ni swkang dophra kaphra wngmani eba kok kahamni bagwi tongthokma. Abo chini bwkha no teibo rwkha tei chwngno khatungma bai supung rwkha. Chwng kaisa goal no manwi kaisa himnani uansukma khlai phuru eba kaisa hamjakma mangpili nai phuru chwng tamo wngwi tongkha abo no. Kha tongthokmani wngma bai langma no teibo khá torma wngwi thango samung tangmani jora no kaisa khakchangma wngwi thango. Saisungthothok wngwi mano abobo khoroksa borokni khá torma buini thani thángwi mano. Abo chwngno muitu khlaio tabukni jorano rwchapna bagwi bwskangni jorano naisingwi tongna bagwi tei langmano uanamasingcha wngwi tongnai kok kotor kotorrokni bisingtwi tongthokma manna bagwi.